Ma arva, et säänest <hesitation> tehisajjo es tohtnu kasutaq määntsigideh periselt tähtsideh <hesitation> valikideh. Selle et tä tegeligult ei tiiäq midägi, midä inemiseq joba ei tiiäq.